Ehh to goɗɗo yiɗima o waɗan respecting amma to goɗɗo yiɗama ɓo o watta respecting ma so nɗikka goɗɗo yiɗama